Arsantiin, ndefuuji muuɗun kañun duu, njiiɗaa kulle kecce ɗee, <hesitation> kañun e teewuuji en. Ayyo, <hesitation> ɗun ni woni ko neɗɗo anndi e maɓɓe. Sabi meeɗay dawde yaade ton, ayyo faa wiya sifoto kulle goɗɗe kasen kewɗe.